مؤخرا مشيت لسيدي بوسعيد وسيدي بوسعيد بلاصة ياسر مزيانة في تونس فيها هكا كما البلاد العربي أما زادت طل على البحر وعلى الميناء وهكا شوارع ضيقة وبيضة ومزينة بالأزرق زادة مشيت للكاف والكاف مزيانة على الأخر لكلها طبيعة والكلها معناها حاجات مزيانة.